<hesitation> isa tsidimidimy manomboka amina zéro ai: <hesitation> zéro, <hesitation> dimy, fôlo, dimy ambiny fôlo, aroa-pôlo, dimy amby roa-pôlo, telopôlo, dimy amby telopôlo, efa-pôlo, dimy amby efa-pôlo, dimampôlo, dimy amby dimampôlo, enim-pôlo, dimy amby enim-pôlo, fito-pôlo, dimy amby fito-pôlo, valo-pôlo, dimy amby valo-pôlo, sivy fôlo, dimy amby sivy fôlo, zato.